Ny sokatry da biby <hesitation> mandady izy io, da <hesitation> mivelogna an-tanety, misy gn'an-tanety moa misy koa gn'an-dragno, gn'an-tanety eky e horohisika zao dia izy io mihina ravin-draha maro raha hoaniny, ny anamamy avao zao itako sy hainy hany, da gny tongolo io sy mety amignazy fa mahafaty anazy, da arake fignoasika gasy moa zagny, izy io da <hesitation> miaro ammin'ny resaka vosavy, ohatry oe misy olo magnanognano rasy zany hony, arake finoana gasy zany de miaro, dia io koa <hesitation> magnino koa moa izy e ame araiky <hesitation> raha ohatra sara ho an'olo misy asthme ny <hesitation> gne miteza anazy, miompy zany na miompy hozy gny olo e mizaka ny miompy zay ny hitako hoe toetra ananan'ny sokatra.